<hesitation> من أكثر المعتقدات إللي لي بالنسبة لي مهمة هوالتفاؤل والعمل بجد، نشتغل حتى- حتى ننجز <hesitation> الأعمال ونرى ثمارتها، مهما كانت الصعوبات، والأ- مهما كانت الصعوبات لازم ما نفقدش الأمل، العمل المستمر، يساعدنا على التغلب على كل الأشياء، <hesitation> والتغلب على كل الصعوبات لبعظنا أكتر <hesitation> وإن يكون عندنا هدف نحب نكون في حياتنا. <noise>